<hesitation> min kaa gitaar ɓuranikan. Sabii jimi gitaar, ɗun ɓurmi yiɗde. Kañun wudere muuɗun ɓuri welde noppi an. Gude gitaar so fooɗaama, mi heddoo miɗe fooɗa daande an.